Komin wah ta farima sibbamun te tiyadho “aa” monto kawai ko kha sandhau tehgho khan sandhau lehgho khan wprpn amirika ko kwa saddau lagho kkha woron dubai ko ka ka woronini london miya wah dhigi ti jahgo ko kumi miyawag dheji ti karim wah dhigi ti mina wah dhigi tii misali khizi pabbaran mutu ko kuma <hesitation> damagigri ma kham makaranta tipidhi makha soppo lahgho duk miya wah soppo lahni ki amirika ti penguro mara dhina ti office tare mara dhina toh office khasi to khaseb tahghon momi mikhe ta mazmun taa lefi ni gomnati ko nimun mhe lefimun alefi gomnati munnye makara munnye mun pighi wamuri balla munnye mun pidhi <hesitation> watiyi lafiya munnye pishi wah mura sinnah minamun parophok to ni dhimmigi manamun pidhi wah khadhag pidhi wah khadhigi ko makaranta khe ko meiya monny ko runoa wah yho har ko sadhi lahgho khanmunpa sadhi lahgho khanworon pidha <hesitation> ma khero woro ma kham miya wah fa koyeni ti pidhi ma khumoron ti pidhi ma khuworon ta wawina momi khikhe a lafee minghwa dhinan laifimun talakawa mua muntalakawa muna mengi musoh sibba tamakaranta siyasa gyefen <hesitation> bangaremun pidhiwah mundhigin gefe munamun muwon kha kwokwom. Komin wah ta farima sibbamun te tiyadho <hesitation> monto kawai ko kha sandhau tehgho khan sandhau lehgho khan wprpn amirika ko kwa saddau lagho kkha woron dubai ko ka ka woronini london miya wah dhigi ti jahgo ko kumi miyawag dheji ti karim wah dhigi ti mina wah dhigi tii misali khizi pabbaran mutu ko kuma <hesitation> damagigri ma kham makaranta tipidhi makha soppo lahgho duk miya wah soppo lahni ki amirika ti penguro mara dhina ti office tare mara dhina toh office khasi to khaseb tahghon momi mikhe ta mazmun taa lefi ni gomnati ko nimun mhe lefimun alefi gomnati munnye makara munnye mun pighi wamuri balla munnye mun pidhi <hesitation> watiyi lafiya munnye pishi wah mura sinnah minamun parophok to ni dhimmigi manamun pidhi wah khadhag pidhi wah khadhigi ko makaranta khe ko meiya monny ko runoa wah yho har ko sadhi lahgho khanmunpa sadhi lahgho khanworon pidha <hesitation> ma khero woro ma kham miya wah fa koyeni ti pidhi ma khumoron ti pidhi ma khuworon ta wawina momi khikhe a lafee minghwa dhinan laifimun talakawa mua muntalakawa muna mengi musoh sibba tamakaranta siyasa gyefen <hesitation> bangaremun pidhiwah mundhigin gefe munamun muwon kha kwokwom. Nhi ta dhimmoh <hesitation> nhi ta dhimmoh ma illoh khamma yu pikkhe lennya ankhar khadha mikhe <hesitation> mikhe a dami kha balla amma shan nasara wanna pimun mu keppo mu keppo sibba lennya nasara mikha budemun mikhe kha ammaun bidhi makaranta kha ammun bts kha ammun munye mun pidhi wah muriyi mekha ta penguro ta sobbi sibba ta penguru ta sobbi sibba ta class yha? Babu ta sogho ti pidhi balla babu bomi khobezun nhimun bemi wah muro soɓɓi saiɓɓamun muyi balla nimun shiyasa makha hdiyho khara khari poghe siɓɓgho ti makaranta yadda khadhiyho kikkhelahgho ma ta dhina khedhern khr mr khare wah lennya ta illahni ta turi girgi sama ta turiyha gollung ta khebe komi ta kyirani kha khanu khegho sadhi lahgho khan woron ya way khari wawunam to nhita dhimmoh minamun ma soɓbi sibbagho talla khe wihke awah gomnati women gomnati mikhe munwahmun mikhe amman kwokwo issi khanina wunun wah mudhi illina munyi bomi talla sonkhe ma gomnati talla sunkhe gomnati mikhe munwo manni makaranta technical free munwo techni technical wahhni kikkhe makha munwo dubu pedhau Makha sanghau dubu peshau khamuwo ko kuma khansad kik gbwonum kik oedgou khnamuni mogho khopon lahgho taye senhee gbwonum ariangy karbem kik padhau kha magha muna kik pedhau khe kwadhau fah <hesitation> technical khe boniti lajingo munwo wahnhe angyo kurban <hesitation> makha munwo dubu kik pedhau kha bomi wagnhe kawai sanhe gbwonum mou poro sanhe tere gbwonum tere pellau ta angyenhe kube kuma khere ta koyani ta bharrani ta bhariwah ta bhari golung ta bharri ma handset khe wahumta khan ta kwiramun wahmun khayisimun mu lati pidhi to nhi dhimmigi munamun kha illoh khan sadhi lagho khan woron pidhi ma lahgho woro yhi balba khupuphebu khe momi məa khedhen balla nhi meng <hesitation> khan khidham sharri gholung bharri kwokwo bharri wo bharrodai mogho fogyo lohgo wagho wawo to kha illoh to khe wahnu dhmming minamun mamikhe illoh mihke sobbi sibbiʒun nhi dhimmigi yharsomun khamma illoh ma sobbamun yhi balla ma kha womkha kurbem mori pidhi minamun khadhimmoh khara ma kheroh ballegho ma ballegha ta mungho ma munneyegho tan khero ta wanna ko kuma khan sannhi khanworon

Khobi kwokwo mina bwani yadda modhighi ti mina manhi bwanho mina ha aa mukum mukam mu lennya n-mdhi lennya camaroon yha ko nee” niger ko chadi <hesitation> ma mundhiti igeria kham ma e llen khuni kwokwo awarri pemun wizi awar pemun kwokwo a war pimun ellenkhunhi awr balla muawari balla to nimengi ni kyolrosomun munghwadhinamun marimin wurkam sakin yakin wurkunri kauea nwarkum peep muni ta dhimmemah khamma pegir aromun mun peni khuye mun mamun peno khuyelmun mamun peno khuyelmun angye anriyam dhakkhusam nidhi ta dhimmema dhukkhusum nidhi ta dhummama ma yamba ballemun mayamba ammun kwokwo anpelau makha penno kwokwo wah t wah poro kham siɓɓamun wah mikhi gbwadhu balla le wanita mina kharkha saghi lah malgho kadal monny woro makham kwokwo ma kwokwo bapou yhe sibba ti mina kha yha tepʒun khara khammiya wah yho balla wani iri ma khidhamtong iri ko master phd ma kham to kham vaccants ma kham loko ma wato ma sadki takardani ma wanna dhang mungho makha munni poro. To ma kham maghayhi khikha kha abpho kwokwo fe sibba sima makheto wanna ati wassi sibbamanni wa wana kwokwo fodheni sima khere ta sadha manni sibba te pishi manna dha wata ghenmunum poro mayhe khikhe munkhabhuu ma’a khikhem kham poro bwano momi muwau mun gbwadhina mungbwadhuna mungbadhina wah dhitho senetor tun tin modhigito hongola angye wahyho ti kinyshebe khe muwau minamun wahyho commision angye wah yho te kwan kwokwo mun makha har kwokwo mun makha hiyo kwokwo karim bom kkhuworo mutum daya kha niyo dogon yele kha biyo wah worii aa <hesitation> filiya kwokwomun gaba da ko angye kwokwo ellenkhum nhi mung bwadhina mun penkyo sibba um” mungbwadhimun penkyo lennya bomu haba da mighikha kwokwo mudhi kha wizi khama nagye wasemun ta iyang bhuro mudhi ta iyang bhuro momi angye manni wah to nodhota dhimmi minamun khammapetto ma balle minamun khamma pettu muwori dlu-immi yanba yamba tawatu mumhn kwokwo yamba ta abmun kwokwo wah khonog wah ta wiwani ta mun bomi poro pidhi dhimmmi aro mung gbwadhinamun nhidhi ta dhummaʒen mami kha riya. Mikhe wori mina mikhe wori khaukhui lennye milhe orllou awori khaukhwuzua ma shiya ma dhi miya wah ta khobina miya wah ta dhina ti jiya khe te wahmo ma dhina makhere khobho ma wasi pari bhore lenny mikhi wah ti khenne mikhe dhang mikhe ta ma wasamman mun dhikkhummun nhi wow lalle nhi wow nha wow khauwahwu bomi shukhkua dheeghezun ta dhe lenmun kai wah ayinho tomonnin wah a yinho tomonnin nhita dhummema ina yamba ritamuna <hesitation> munghadhamun mukhe khamma illoh khamma illoh mun wori mina sibba bomi aronzun nhe ta sihun ta sima munbwadhana aa wanhe adhama khamnuni a dhama kha wori winam wahoh a peenmun “aa” babu mukhamma woro makha dhikha sibba sole kham chakuna dabam dabam lacke ta pawi khumo lahkhe lahke fa kbongho lahkhe ta kbango amma ma kha dha yho khan kyominni roso gho kko khudhammun khuyelrm ta khobina khe wahnhi dhinghe khatai nhita dhummoh ma yamba oa kkeman ma yamba mummun dhikwokwo wah whi mengi ti pama minamun <hesitation> bawai ni teppho parakhe. Elenkhu ni kwanyheman ta <hesitation> ni tebgi lenkhu khamma illo ma paro yuwagho pidha dhakkha ellina ma paro yhigho ɓang dhakkha ellina shanmun khaukhuri mamun khau khui yamba ta mumun kwokwo ni ta shummema khamma watu we pelau makha wapgyhe khidhema wapkhidhrmagho makha warr dhimmi ato wat dhimmi arogho magha tumi podhogo dhimmi yamba go woro khandhimmin yamba yamba ta abghho kwokwo khe wa na bangi ti yinhi minamun lennyakwanchi kha lennya wur kunwa peep ma khummun khomu nidketa dhimmi yambama yambamumun kwokwo mu woro khamma khaukhui khepishi wah ni shigi ma yamba ballemun